<noise> हम्मर पृथ्वीमे लगभग लगभग दुइ सौ देश आहें । जौनकि ओइन नाउँ आज मे लेहे जाइत हौं । जेहमे भारत, चिन, जापान, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, ब्राजिल, रुस, क्यानाडा, इरान, इराक, कुवेत, इटलि, इजराइल, अमेरिका, मलेसिया, सिंघापुर, साउदि अरब, नेपाल, जोर्डन, डेनमार्क, फ्रान्स <noise> स्पेन, जर्मनी, युके अस्ट्रेलिया, होल्याण्ड, स्पेन, मोरोक्को, ओकेनियाँ, नाइजेरिया, जनजानियाँ, थाइल्याण्ड, ब्रुनाइक, क्युआ, फिजि, मरेसियस, श्रीलंका, मालदिभ्स, दक्षिण अफ्रिका, मध्य अफ्रिकि अणतन्त्र इत्यादि हैं । एन यि कुछ नाम हे जौन मोहके याद हे ।